Ta sa'ai laawur alande arande heɓu lawru ma layɓa ɗum itta tuundi, ta layɓi ɗum seketa ɗum. Bɓaawo a hetti ɗum seeta yaakoñ peccoo koñ tokosoñ tokosoñ ta pecci koñ se gadda saayirga ma layɓa nga njowa nga to hiite. <noise> Se gadda nebbam ma lawloɗa gaɗa albasaaji to ɗam fati se gadda lawru ma lawloɗa saaha ɗum to ɗum saaki itta ñama.